Nhamega badu bu ndu ugulugo nye-ruberishi Meh ljo weh ru akoniche mara nhe bu homa nukeh bu nke-ojor lze eyi akah nu ozu nhe budu lwo-la SI nwojuka nweisu kuri lma-aru or lzere oro okukwo ele-nwei nnehi nu ndam-yi nyilhiri lyai gweru ayah gwedu ali su that-ejor muya nha ele-nwei oyusoba nu-onu nu-arm mazi nha nmaru aru eh mah muru arunjigwu lwai meje ele-nkem jigu lwai weh jeh mepe nu ndara gah nu oro oza nhe meh meh lwai zila otu wenenye-juka kujum zeh akah weh jor suku Asiri apaka mah meh je meh jor mu anu na o. u ahia nzehani nzor mu ahia kam mama ngbalam ahuah lsuru ni imeh ahuah lsuru kam nchenu rh ojor dum moroh adulem oro. Ndanaga ndazu owah launru nu oro si-ma gbaworoh gbawei zeh <hesitation> zeh ahia-yi nzebido nkem eh meh bidoro nkem obuko plu awuah nmezuru ahia nzu-ali odulu otu aguah moh zuru ahia nbido hugiabu oro nuuku orokam nno wuzi oro kam nzuha ali berele kini mera bunu ngwe daruru lshi ali nma onugunu nneem nu onugunu ndam gwedahuo lsi ali kah moh muru aru bani ehim uru tah nwulem oro oro ndi benle neh eji akpamum ngagah nkeh weh gusin yah nwuru oro wudoko kem ah mazi nha tah nwegum no-elu-ohah nu nkpaka ta agwa gwedu lihi-ali rube rishi nhadum bia rike-rike ohakh zi nu nwah kah iye mbum tu mbum inebusini mah nnehi na ndahi nye aka nhagu.